<hesitation> Karazana lasopy maro ndraika an amzao tontolo zao a: akeo sopy chinoizy, soupy van tamine, soupy tongotr'omby, <hesitation> soupy silamangany a, de akeo a fruit de mer, soupy fruit de mer a, de soupy Tamatavy.